Mubyokulya mubyenkuba nenyenda kulya omubwmezi bwange ekyo'kubanza haroho nke bitooke. Ebitooke nka nyowe nakakura nendya owaitu, ebitooke nebimpa amaani, ebitooke ne'mbidaukira nkabili byokulya byo waitu, ebitoke nebikwata munda bwokuba Oliire, ne bimaramu akaire kaingi. Ebitooke kaale nyowe kanye nembyenda. Ekyo'kulya ekyakabiiri haroho omucheere. Omucheere nengwenda habwokuba negwanguha kuchumba, Omucheri nensobora gwelimira orba nensobora gugura Omuduuka gwasente ntito, omucheere kale <hesitation> negwanguha, guli nke bitooke nagwo gukwata munda. <noise>